Ujun ndame chinka ndama comida he yatu yii, kuan kachi ndanuyi dame huevo duró né huevo duro dami jaki ta'a u uun nduku ndeve jenra ya viejen ojé ndao novau chingun nguekando inua ké, no ni un xhitikidi keni uun nduté ke ujun kuá nachí ondi nguerá chiunde kenon nguu, cheongue te tenrá cha nuu ñuchá oñuni ité nguani comida akuu huevo duro kikachun ña keun nuu, nuu ditá ke kuka nguña'a yenrá kuenta ko ina yiná aundichí muy facil te muy chachí kuña achi kuenta nguña yaiyi ngue nunu ino'o me'e chi ujun rapido ku trabajo yii kundude atiu yo'o ujun huevo duroa achí iña yii ngun ngachigó.